Raha ôhatra hoe navadiky ny mpamosavy kivà zah dia entiko amin'ny fianakaviako ny <hesitation> mandeha amin'ny fianakaviako aho mivoavoa magnatoro fitaovagnanahy rehetra talôha izy amin'jay hoe ôhatra hoe mandeha amin'ny lamba, na kiraro mihoahoa magnantogna ake de zare amin'jay kôpy hoe ah ty mo ino dian'ny kivà ty aketo. De mandeha amin'ny mpamosavy amin'jay avy mihoahoa hoe ty le namadiky zah fa ataoko amin'ny fomba afantaran'jare zah fo zah tsy afaka hivolagna hoe zah navadiky iry ano ho alika fa mihoahoa marigny mpamosavy any zah.